डिशवॉशर या बर्तन धोण की मशीन बर्तन धोण का वास्ता कई चरणों कू पालन करदी। सबसे पैली मशीन मा पाणी डालिक गर्म करै जांदू। फिर वै मा डिटेर्जेंट मिलाये जांदू। मशीन का भीतर मौजूद स्प्रेआर्म डिटर्जेंट और पाणी थें बर्तनों पर छिड़कदू। जै से बर्तनों पर लगी गंदगी पाणी का साथ बगी जांदी। बर्तनों थें साफ करना का वास्ता एक बार फिर से साफ पाणी डाले जांदू। और यांका बाद बर्तनों थें सुखोण का वास्ता गर्म हवा डिशवॉशर मा स्प्रे करी जांदी।